Efatra ny namako tena akaiky anà a, manodidina ny efapolo taona, telopolo taona, roapolo, dimy amby roapolo, izay no taona tena akaiky an'ireo namako ireo